لا أعتقد أن الشعر <hesitation> يمس <hesitation> الزمن الحالي حقًا لأن الوقت الحالي هو هو التكنولوجيا، إنه الحوسبة، إنه <hesitation> إنه الذكاء الاصطناعي، بينما الشعر هو الحب والمشاعر <hesitation> إذن هذا رأيي.